Niom wendyee nnom nantquie na cwicwaaꞌâ na jeeⁿ caꞌnaⁿ joonaꞌ ndoꞌ jeeⁿ ya joonaꞌ ndoꞌ matseitiuya na joonaꞌ laxmaⁿnaꞌ nantquie na nchii meiⁿnquia tsꞌaⁿ na nnda̱a̱ nntsꞌaa joonaꞌ ꞌnaⁿ najndyee na macañjoomꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ na majeꞌndyo̱ na ja cwilꞌuuyâ mole caxti oo nnda̱a̱ nlꞌuuya ndaatsꞌa caxti wee ljoꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na luaaꞌñe ee na juu ndaatsꞌawaañe mayuuꞌcheⁿ na jndye ꞌnaⁿ cachi na nntua naquiiꞌnaꞌ chaꞌ na nncjuꞌnaꞌ cwii jndye na candyaꞌ ndoꞌ cwii jndye na cachi ndoꞌ cwii jndye na chi ljoꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na matsjo̱ na luaaꞌ ee quiawaa mati cwitua tyooꞌ naquiiꞌnaꞌ, cwitua lꞌa, cwitua ntꞌomcheⁿ ꞌnaⁿ na machꞌeenaꞌ na cachi juu molewaañe ndoꞌ ljoꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na matsjo̱ na nchii meiⁿnquia nntsꞌaa juunaꞌ ee mati chiuuwaa na mꞌaaⁿyâ nchii chaꞌtso xjeⁿ na cwicwaꞌ nnꞌaⁿ ndaatsꞌawaañe na jndyetindiiꞌ na cwicwaꞌ nnꞌaⁿ juunaꞌ joꞌ quia na ꞌoo nnꞌaⁿ na nncwaa cwii xuee chaꞌxjeⁿ quia na nncoco tsꞌaⁿ oo quia na waa cwii xuee na cwilatꞌmaaⁿꞌ xueechuuꞌ tsꞌaⁿ joꞌ ljoꞌ jeꞌ yuu na jndye nantquiemeiiⁿ cwiluii juunaꞌ na nlcwaꞌ nnꞌaⁿ na nlajomndye xueeꞌñeeⁿ luaaꞌwaa na cwilalꞌueeꞌndyô̱ naaⁿ. Ndaatsꞌa caxtiwee oo mole ndoꞌ na mayuuꞌcheⁿ mꞌaⁿya cosei naquiiꞌ tsjooyâ na joona ꞌnaaⁿna na nlꞌana naawaa chaꞌ na ya nncwjeiꞌnaꞌ, ticandyaꞌnaꞌ tjaꞌnaⁿ na nncwinomꞌnaꞌ na nndua lꞌa naquiiꞌ juunaꞌ joꞌ na matsjo̱ya nchii meiⁿnquia tsꞌaⁿ na nntsꞌaa juunaꞌ luaawaa na taꞌjnaaⁿꞌâ mole caxti oo ndaatsꞌawee. Cwiicheⁿ nanquie na jeeⁿ caꞌnaⁿ na quilꞌa nnꞌaⁿ njaaⁿñe majoꞌti quilalꞌuenaꞌ quia na nncoco cwii tsꞌaⁿ, quia na ee nncuaa meiⁿnquia cwii xuee joꞌ chaꞌxjeⁿ seiꞌtꞌiuu seiꞌ casondyee na tꞌiuunaꞌ naquiiꞌ ntomꞌ aa na tjomꞌ ndaalꞌawee joonaꞌ oo na tjomꞌ na canchiiꞌ juunaꞌ sa̱a̱ naⁿꞌmeiⁿꞌ mati chaꞌxjeⁿ na matsonaꞌ xueeꞌnaꞌ naquiiꞌ ntomꞌ nntꞌiuunaꞌ juu ntomꞌwaꞌñe quiawaa cwiluiinaꞌ nnom tyuaa cwiꞌñeⁿ cwii tsueꞌtsjoom ndoꞌ joꞌ joꞌ ꞌoocwe ljo̱ꞌ ꞌoolcwe nꞌoom na nlco chaꞌ na nncwijmeiiⁿꞌ tsueꞌñeeⁿ, nncwijmeiiⁿꞌ ntomꞌñeeⁿ xeⁿjnda̱ jeꞌ cwitꞌiuu oo cwiꞌoocwe ncjo na ñjom seiꞌ na jnda̱ teicaꞌnaaⁿꞌ, na jnda̱ tacachiinaꞌ chaꞌ na joꞌ joꞌ nntꞌiuunaꞌ meiⁿnchaaꞌ tsjom. Quia na nleixuee jeꞌ nntjeiiꞌ nnꞌaⁿ joonaꞌ mayuuꞌcheⁿ na neiⁿncooꞌ ndyaa jnda̱ jndaꞌ seiꞌ oo ꞌnaⁿ na tyꞌecwe joꞌ luaꞌ cwiicheⁿ nantquie na ntyjiya na nchii meiⁿnquia joo na nlcwaꞌ tsꞌaⁿ juunaꞌ ñjaaⁿñe naquiiꞌ tsjoomyâ. Cwiicheⁿ ꞌnaⁿ na jeeⁿ neiⁿncooꞌ na nchii nnda̱a̱ ntsjo̱ya na nantquie juunaꞌ na mayuuꞌcheⁿ sa̱a̱ chaꞌxjeⁿ quia na cwilꞌa nnꞌaⁿ tsqueeⁿxua, tsqueeⁿxua jndyendiiꞌ cwilalꞌuenaꞌ quia na wjaaca tsꞌaⁿ tsaⁿcantsa cwilꞌuuyâ quia na cwii tiꞌxio̱o̱ ñequio scoomꞌm ꞌootaⁿna scuuꞌ tiꞌndana na tsaⁿsꞌa quiajoꞌ tyuaaꞌ jeꞌ nncwitsꞌiaaⁿꞌ na nndua ta̱xua cwilꞌuuyâ chaꞌ na naquiiꞌ ta̱xuaꞌñeeⁿñe joꞌ nncjaañꞌeⁿ chjoowiꞌ tscwaa, nncjaañꞌeⁿ nachi chaꞌ na nluii tsqueeⁿxua jeꞌ xjeⁿ jnda̱ tuii tsqueeⁿxuaꞌñeeⁿñe quiajoꞌ macaⁿnaꞌ na nluii calꞌo cajnda̱a̱ joonaꞌ chaꞌ na calꞌo cajnda̱a̱ꞌñeeⁿ na nncwilꞌueeꞌñe tsꞌaⁿ na nntsꞌaⁿ aa na ndaachi aa na ntjo chiuuwaa na jom ñecwilꞌueeꞌñe tsqueeⁿxuaꞌñeeⁿ naquiiꞌ waⁿꞌaⁿ ndoꞌ juu tsaⁿlco jeꞌ macaⁿnaꞌ na njñoom nnꞌaⁿ waaꞌ yuscu na jom nncjaañꞌom na nncꞌooꞌndyena nantquie, nncꞌooꞌndyena tyooꞌ ndoꞌ nncꞌooꞌndyena jeꞌ cwii calꞌo tsqueeⁿxua. Cwii calꞌo tsqueeⁿxua na juu tsꞌaⁿ na macoco matseicwanoom juunaꞌ namꞌaⁿ nnꞌaaⁿꞌ scoomꞌm luaaꞌ na maꞌmo̱o̱ⁿ na jom ñequio na xcweeꞌ tsꞌoom macoꞌñoom yuscuꞌñeeⁿ ndoꞌ joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na machꞌeⁿ naya nnꞌaⁿꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ nantquiemeiiⁿ na nncwilꞌueeꞌndyena.